انا اول حاجة نحب نعملها نروح على الاماكن العامة نسأل نشوف الناس ينشطوا فيها نحب نكلمهم نجعد معهم ديما نبدأ معهم الكلام ببساطة <hesitation> نسأل على حاجة نمدح الجو ديما الناس تحب الشخص يكون لطيف ويكون معاهم في الوجت ويتعامل معاهم بعفوية.